Karaza kiraro misy aminahy, da karazany telo evakoa angamba izy zay! mocassin revô ohatra hoe: andeha amonzy fety aho, na hoe fety mihazahaza zasy ,da misy koa gne kiraro findesy amina tenu cool, magnano akô gny air force zany zao, indesiko amina sorti entre samy nama, da gne, gne skobido faisiko andragno na magnano bazary.